امریکی ہرن، رینڈیئر، کارِبو یا ایلک اپنے سِنگاں دا۔ استعمال مختلف ورتے کُجھ کمالی کاج تے ہن۔ نمبر ایک لڑائی اتے دِکھاوے نال ہرن اپنے سنگاں نوں ہور نال نال لڑائی کرن لئی ورتے ہن۔ خاص کر کے پَجنمند موسم دے نال۔ اس دے نال ہی اوہ شکاریوں توں بچاؤ لئی اتے سنگھاں دا استعمال کردے ہن۔ روچک سوبھاؤں دِکھاؤناں، وڈے مضبوط سنگھ نال طاقت اتے صحت دا پرتیک ہُندے ہن۔ اس نال اوہ وِرودھیاں نوں اکشمت کردے ہن۔ برف کھودناں، رینڈیئر اپنے سنگھاں تے برف نوں ہٹا کے بوجن، خاص طور تے کائی اتے کلبُرن، کردے ہن۔ نمبر چار علاقہ نینترن، ہرن اکثر اپنے سنگھاں دے ورتے کرکے اپنا علاقہ بچاؤندے ہن۔ اتے ہوراں نوں دُور رکھدے ہن۔